Yupia ikavi yayeupi jare yagueyi vaera, ñamoata vaera ivategui mbae jare yaroyeupi vaera yaraja ivate mbae yayapota ñai yave, jaema kuae tanta ikavi yaiporu o <hesitation> o yayapota yave